पिंक मुञ्ये गुलाबी रंग। योह रंग येता वोईता त्या सांग्यांचोठ फेवरेट कलर। या कलर चे खाईचें वस्तु बरे दिसतात मगर ते कपडे आसु किवा आनींग काय सगळात बरा दिसता। योह रंग मक सुद्धा आवडता। आता तर गाड्ये सुद्धा या कलर चे कडुंग लागलेंत लोक। योह रंग एवरग्रीन आसा सदीत तोह बेस्ट मन्सन उत्रा।